Mul olõs su hääd nõvvoannõt noq vaia saiaq. Üte sõnagaq, muq vana-vanaimäl tulõ suur juubõl ja täl tulõ hulga sõbrannasit, kiä ommaq sama vana-vana-vanaq. Kohe võisiq näidega külh süümä minnäq, koh olõs pehmeq toit ja hää kipõ teenindüs ja, ja pall'o ruumi?